Tani kôi giri ni buru hašipjii ni yuna cikaa duro buru na hajab kisiruũ nii ai Gûro. Tani Gûro duduruũ busau huma ye ini busau ma raa cikaa ye ginna buri daa buru ajobjii. Iyoo busama înni daha cii ajobjii? Iyoo busama nikege ajbjii? Mere cûruu ri ginna koo busawu ai Gûro ŋa kûrru cii ni hadayi ni iyoo hadaa duro hadaa buri tîra cikii ni. Iyoo ere cii ni kalku ciini yunu kur tira « yiibis » ndiŋa na cii ni. Kûlugu na ciini iyoo hadayi yesku tira yîgaã duro gurug nani tinda tagawu ndirige ye harama daha wîni namoo wîni gôyinig. Te na cii ni tîma cikii ni iyoo yuna ara hadirii yaa ginna buru mihima ina. Iyoo hadaa daha înni jendirig? Hadaa mura duro hadaa guru cikii ni iyoo hadaa ta kigirimare wonu. Wona kôi yercindigaa duro tunumare ãŋgires šîmik jee nimare busauma dina cenigi ni daha illa yercindigoo gali illa yercindig. Iyoo ai undoo kalkuu niriŋa kalkuu nda lûu nda ginna hoŋum kizenim yîbis ta hoŋum kizenimoo sîmiti haŋii. Iyoo ere ai ciiŋa mere ere himi buru cii mere ere ai buri yebet kizenim hômo kizenimare hêmira na dîi ti kee ru ginna kizenimoore daha sûwo namig. ŨU tawowu ai yesku mire ini tira kisimare dina haŋimare fîkir haŋimare tirasformonimare iyoo zaga dagimaŋa ru tagau kuri jenimare muhim kisig. Marat halu kuiri duro ciire na tigisig hakal duro jenimoo. Iyoo tîmii indoo cii ašam kirsir tîdiri niŋa înni? Tîmi mere maša bar ye mi- a huna mere kigirmare tîmi maru ayine fûro jakindg. Undoo Gûro dero tîmi kurturure wîi kizendurure amma ru kurukur duro nakir yendirig. Iyoo hawur te kizendir lûmpur topurure amma ru duro nakir yendirig iyoo tîmi wîna nam îyi duro tunum cillimare îyima tirim gonum wîni nam burtumoore kile ai burtuma mire som wurdi yeski tikire tigisoo asal dîi. Asal rôb yindig kuru dôwula kura arabiyaa ri Masalan Lîbiya tan dudur amma kôwu numoo asal kurii ŋa ru suljindig. Iyoo kôu ma tinda hanna ri kigirtir yendirig. Kôwu hanna ru yendiriŋa kinnire kôwu te mire gonumare wîni naamare keyenum yesku tigisoo kînim nêski tigisimare kôwu te mire imbi deki kizenimare zaga tira ru imbi dahu u urusige na tigisig. Iyoo iyoo gali kurum mire saga gonumare keyedira gawa kee kisim wîna namare yayigi dagumoo na îyi kide duro tom sefenimare yayig. Te înni unu mîšil lu gawa kegee gawa kegee cii ru mire unu tira kabil indiŋa danii yame jika dahu njizandini. Mire nôwiše šukuru na sûri iyoo amma tãsiyoo dîra na gali zaka ai mîšil lu etelija na njigisig etelija undoo mîšil li yaanii dahu numa lau gali zaka njenig. Iyoo kurii ma ayii iyoo iyoo înni kurii nirig gawa te mire hasalu deke kizeyimare gîni berke goni gîni adir goni njonoo zaka njeni aãgal numa lau gali gîyig bur gali mere. Iyoo kurii na ginna amma kiši duro karranu dira gorug karanu uŋko iyoo amma istiras taskira bur dîra te lau na gali. Kuri ma amma ariya iŋaa tugum diraa tugum yii gurtig yii iŋa capuŋa yii gurtig. Yuna buri ri gali iyoo kuri ma amma iyoo dîhini undoo imbi dahu urusiriga imbi duro dunture kuri ma owonni asal kizeyinduũre amma kinaa dôwula jeyindig kasar na kina jeyindig kinaa undoo amma kasar gišer cika ginna terig. Te ginna kôuma niriyene. Iyoo tîmmi ai undoo tokurmare bo nakirig indiriŋare dakuroo šûguu na nakirig. Ũũ ai ginna Gûro turonu duro cii. Kalku ai mere dahu ini kuri daa jenimare lašuwa yegema jeniŋ. Lak yibis deke hoŋumare lakire ai urruyindiŋa yebisira ai urruyindiŋa te jenii. Ũũ iyoo masal arar ginna cikii haraa ara cikaa duro haraa buru muhima cikii ũũ nûdira girabiya tigisiga na cikii. Yuna kôstiri yagaba jedinga ara iyoo undoo sîmiti jendiga erea sabunu jendinig unu kurii daha ôroza ru cendiŋa hinne ru. Hãã nê mašallaha bura wuruga. Buri gali tîmmi aka hunaa tîmzira hunaa daha yege jik turompug haŋga hunaa gigirtu daha šergeniye jedinig. Ũũ iyoo yûguwaa na gowotimare ôroza ru cendig. Duusu ma daha kêkera jedindig. Amma guru hamal ndiroo werebet ai sîmiti jeeyindiŋa kee ru dusuu naku naku kee kisiruure daha busoo îyi njircine kee tigisoore. Iyoo ômpolo hunaa daha wîni fûdunug. Ũũ una ara ginna tîmmi turonma mere daa ai ru kûro munda na tayi. Ũũ iyoo yunu kurii Gûro mere mašallau kôi gali ni îyi ma ênige ni îyi te daha wona jedinig wonaa daha haŋi jedinig. Îyi ênige coore kazimare wona daha jenig wona nafa bu dîdi haruwa buru Gûro duro cii tani Gûro haranuruu lerdir mêha kubbonirii ginna aŋkaldinii ginna zîtindii cikii hunnoo nêgešindii bêki. Owoni burandirii yikoo ginna ari kûro tira haŋkirig. Ai ginna Gûro turon kišima duro. Owonni ini kuri te ziyaada amma hunaa tîra amma huna buru tîra amma ôsurda karamjindigi ni bira hundaã cuwa ni amma daha turona ni. Laa turaku ni aũ kurii irroo na gali karamjindigi ni. Hêrcig hêrci ru ammai doona wura dowiyai goyindoo na mundi Gûro ŋgirii keegaa Gûro nderigoo cusu Gûro ŋgiri keega ũũ hanišima bôlii Gûro kûrima kilima keegaa indig. Kandire kamalu niirama ôsurdaa indig. Kandirema kamalu indig Gûro sida huna buru gali. Iyoo kuriima kôi Gûro lerjima Gûro ina daha lerjina nahatiriŋare kege. Yunu guru gubaa na dîi « gubaa înni? » gideru amma duro busire ni iyoo iyoo undoo ina ara hadira ginna gurci cikire jika ri nci karu giroo undoo are kaa ina ara ginna ciki jilla ru tani mere ojob kisirde ni lerjine ni ti keege inšalla. <hesitation>